Apaga la eletricidá, fixa'l aguanti nel techau, engancha los cabris emparejandu las mesmas coloris de cá cabri, fixa'l ventilaol al aguanti, estala las naspas i aciendi la lús pa prebá-lu.